Kulle aduna ɗee, nokku fuu ɗo ngonɗaa, a tawan huunde weloorema ana woodi. Min kaa so a landike kan arande arande ko baytuuji nafannoo e hannde hannde walla hannde nafaa muuɗun ana fanɗi. Sabi ndeen yimɓe ana ngaɗannoo ɗum, keɓa hen kaalisi, kulle kuurɗe kaanankooɓe ana keɗoo ɗun. <hesitation> hannde ɗun heddaaki